प्रेम कहनको दुइ आत्मा विचको मिलन अथवा संगम को विन्दु हए । प्रेम कहेक गहिरो सम्बन्ध हए । प्रेमसे हरेक मनैक बिचमे गहिरो सम्बन्धको नाता बनानो हए ।जो कि वर्सौ बर्ष चलनबारो एक अप्रकटिय नाता अथवा रिस्ताको संगम हए । आत्मियताको सम्बन्ध फिर हए । जौन सुख दुख मे सझेदारी बननको प्रगढ वल उत्पन्न करात हए तर प्रेमको परभाषा अलग अलग मनैके अलग अलग हए । कोइ प्रेमके साँचो अन्द और सुरक्षा देत हए करके कहत हए । कोइ कहत हए कि प्रेम कहनसे पिडा और त्रासको स्रोत हए तर प्रेम कहनसे जब दुइ जनै विच टुटो भव सम्बन्धके एक ठाउमे लान को काम प्रेम हए ।